איך וואלט ענדערש געוואלט קענען קאנטראלירן ווא- וואסער, ווי- <hesitation> ניין! פונקט פארקערט: פייער ווי וואסער ווייל, פייער איז שרעקעדיג און אסאך מאל ווען ס'איז נישט אין קאנטראל איז עס זייער שרעקעדיג וואלט איך געקענט מער אויפטוהן ווי וואסער וואס, היינטיגע צייטן קען מען אסאך מער טוהן צו קענען האבן וואסער